komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld segjum við frá leik Íslands og Lettlands í undankeppni

kíkjum á tungl Satúrnusar og fjöllum um

í Kína ég heiti Sævar og nú verða sagðar

íslenska kvennalandsliðið

tuttugu og eitt í gær lokatölur voru sex

liðið á nú góða möguleika á að tryggja sér sæti á næsta Evrópumeistaramóti völlurinn sem keppt var á í Lettlandi var ekki sérlega góður og það hafði rignt mikið íslenska liðið gat þess vegna ekki æft á keppnisvellinum daginn fyrir leik en lét það ekki á sig fá enda með reynslu af alls konar aðstæðum Lettland var án stiga í riðlinum eftir fyrstu tvo leiki sína en Ísland vann aftur á móti fyrstu tvo leikina það var nokkuð öruggt að Ísland myndi vinna í gær og liðið hafði yfirhöndina lokatölur urðu sex til núll fyrir Ísland sem er þá með níu stig í riðlinum og fullt hús stiga eftir þrjá leiki Svíþjóð er líka með níu stig eftir þrjá leiki og næsti leikur Íslands

í undankeppninni verður á móti Svíþjóð á næsta ári tuttugu tungl hafa fundist við plánetuna Satúrnus sem voru ekki þekkt áður Satúrnus er þar með orðin sú pláneta í sólkerfinu sem hefur flest tungl nýju tunglin fundust með stórum sjónauka á

nú er vitað um áttatíu og tvö tungl í kringum Satúrnus sem á þá

hvert tungl er aðeins um fimm kílómetrar í þvermál og sautján þeirra ganga í öfuga átt við snúning Satúrnusar en þrjú í sömu átt þau sem eru kringum Satúrnus eru tvö ár að ganga um plánetuna en þau fjarlægustu meira en þrjú ár tunglin eru svo langt frá Satúrnusi að þau urðu líklegast ekki til með plánetunni heldur hefur hún laðað þau að sér seinna þá er aðalmálið að finna nöfn á öll þessi tungl tvö þeirra verða nefnd eftir risum úr goðafræði Inúíta sautján tungl verða nefnd eftir risum úr norrænni goðafræði og eitt tunglið fær nafn úr

franskri goðafræði það var mikið sjónarspil þegar alþjóðlega ljónadanskeppnin var haldin í Kína nú um helgina það voru reyndar engin ljón sem dönsuðu heldur fólk í búningum

hefur verið haldin árum saman í Kína og hún sameinar fimleika og dans í ár tók tuttugu og eitt lið frá öllum heimshornum þátt í keppninni þátttakendur keppa í pörum

og klæða sig saman í einn búning þar sem annar leikur ljónsins og hinn afturlappirnar keppnin var haldin í borginni og stóð yfir í tvo daga þar fóru fram hinar ýmsu viðureignir bæði í vatni og á landi í þarf að hoppa og dansa ofan á háum súlum og halda jafnvægi á línu í

að þræða alls konar hindranir sem verða á vegi þeirra á sem stystum tíma ljónadans er ævaforn siður í Kína þar sem fólk það á að stuðla að velgengni í framtíðinni það er fátt sem kemur fólki í jafn gott skap og letidýr